<hesitation> ten̈a ny hitako mampiavaka rô sevaly àby io ndreky àny zen̈y habezan-drô zen̈y e. <hesitation> Irô zen̈y araiky zen̈y maventiventy ataony sevaly aviô àny àby zen̈y madinidiniky. Aviô aminjay zen̈y, sevaly àby io man̈ana lôha somary matifitify aviô sofin-drô zen̈y lava. Àny àby io aminjay zen̈y, lôhan-drô zen̈y lavalava aviô madinidiniky fôkifôky zen̈y sofin-drô. Zen̈y donko ny azoko volan̈iny e.